איך וואלט געוואלט זיין א פלי- נישט א פליג, נישט א בין, איך וואלט געוואלט זיין א מוריטשקע וועגן <hesitation> זיי ארבעטן זייער שווער אבער זיי ארבעטן צוזאמען קאמיוניטי, און מיט זייער משפחה צוזאמען פאר זייער זיי בויען אויף זיי העלפן און זיי טוהען אלעס פאר זייערע קינדער